खानामे सबसे सरल खाना दाल, भात, आलूके भुजिया, चोखा, तरुवा इसब होगेल। इसब खाएमे बहुत निमन लगैसै। आ इसब पकाये मे भी बहुत सजिलो है। हमनीके घरमे त दाल भात तरकारी दु समय खाइसियै।